Ndame yikanduu kuenda, nanguu clima ndinakeche nguu ven nonduu veono'onde ho de mexico, ndame clima kache ndame kachinri clima viji janra ujun clima vingui clima hi i ujun iña yunuu ndikachere chi otu clima yí vee ni i iyijun templado nani ihá nuu kenta kache yunuu no'o ndigui na'a nakacheche ndame nguinrá chi viji chí indo ujun ndujunria ndame nekenda ikonchi nakin ndu'i ini iha ndame nikende ndo ndi'o hi natuku ya'a kuenta nayii clima yi ndiu kuenta kachini ian kachi nunu.